Aii ana endisi, kalam gi kun seme zaidi ajol kul ke gi kun me ka kaharaba fi umma to te nubi, gi kun kwesi zaidi , kalam kan te endis ma ata te bi faham ma ta fi binadum engis yatu, gi kun zaidi kede ita kun me kaharaba taki fi, rutan taki ta rutan nubi

Ragi kan gi fataran sa sa fi kalam al uwo endis te soo aju uwo akul seme, uwo gi amula safa, ya kaman gi kun kwesi noo, fataran de gikun logo uwo endi fikira ya kan uwo baakul seme uwo bi, uwo bi soo sun, uwo bi amula safa.

Fi aulan zaidi kan ta faamu bes tendi te rua fi diktari bedir wai ,fi musteshtfa bedir wai ke abidu adadita, kan check ita ligi ita endi keta abidu adadita bedir zaidi kalam keta ma endelea moo prostate kee ligo ita, tendi te ligi ligoo diktari kee adadita fi guam

Gus mayisha kila yomu, ana endi ta ruwa gus logo ana mma gi gen bakan wayi, ana mma bilogo maisha al kuwes ana endi ta dooru kede ana gilogo maisha al kuwes. Kalam kan ana gen jede kalam bi kun , gowu, de ya sokol al ana aba fi duniya.

Sokol al gi ,sababu ayan te typhoid nena fi umma asurubu moyo al waskan, te kan naga nyagua taki gi gaba te endi te suru fi semsi gidam ke abisi, te nigitu waskan to seme kalam kan ta nigitu ma, bes te bi soo sun, te bi akul waskan te bi ligo ayan te typhoid

Akil tai alana gifadilisa ya gikun luguma me mula layu, kisira me mula firinda gurusa me lam ligo fogo layu ya akil tai zaid al ana fadilisa ya akil tena ta uma al inendis ta rua mo

Usra tai, usra tai dusman zaidi fi namna te garaya tai ma kalam mon lipa school fees, wadin wedi nana booku, mon wedi nana galam, mon support ana fi kila Kalam wadin wedi nana sente sia sia te akul fi school ya ladi an rasul fi level wede

Salam aleikum warahmatullahi wabarakaatu, sokol taulan waleidein gi awun yala biyo buku, galam, kalam nyereku ke rua fi school, ke uwo rua agara, ke uwo alim

Akil tai al gi furaisha ya kisira, ya kisira ma gurusa me luguma sasi me, ma mula kofta ma mula korofo gwanda ma mula lam ma bamia

Ana je ana, ana gi agder abus ayan wede bila ana rua fi mustashtfa ligo ana, an gi ligo fi mapera, ana gi rakabu wai wai, an gi rakab uwo me moyo ana asurub moyo to de gi awun ana fi ayan wede, gi kutu ana gi rua mo ma fi mustashtfa

Na gi ligo taalim te ligo rizigi te ligo ilim fi kariya tena te nubi.

Ana gi so kidima tayi minsub ana kan gum, ana gi ruwu fi kidima ana gi so kidima tayi min saa wai ta minsub ladi saa idashar ta lasiya. Baada kazi ana gi arija fi bee ana gi adulu yal ma akil yala ana num

Geeru zaidi kalam wakati naade yal banaa kan sala kan gi agara garaya taumon mma gi kun nesiya, lakin saade kan mon agara, umon gi agif waze tomon me garaya de kalam kan mon agara maa kaman mon ma gi kun sokol nesiya, yal banaa youminde ya fi gidam.

Ana agder kelem nomon koomon kutu yal tomon falta, koomon gu wonus momon jegal group bakan al omon fogo de ma kwesi, koomon tala fi bakan de kalam mon baalim fogo adab ab batal, koomon gi kun fi bee, koomon gus sokol soo, koomon gi soo kazi, koomon kun yal al me seme

Ana je ana ata ana gi hafidh mma gurus tayi fi bank kalam ligo tai sia. Kan ana kelem kana kutu fi bank ata gi tim ma, youm de tim naade logo nana mma dukuru ata, ana gi kutu nana fi juwa sidu.

Akil al ana gi singa aju, luguma, mixed gwanda me raya , me muchele , de ya akil al ben je ana gi singa aju, mmh

Madrasa saadu yal tai kefin, mon gi kun mon gi wei wei ma, mon gi kun yala al kwesi kalam, uwo gi kun fi madrasa, uwo gi arija fi saa al te boui sia, dukur saa te wei wei ma gi kun no, uwo gi kun nyereku kwesi zaidi, madarasa awun yal tai zaidi

Ina agder daman mustura tena kun nedifu kasulu, kan ta kasul kala, te gusu koro koro wai ta Kati fi ras to dukur ma bab kaman gi sidu, kaman kala te kalas sobun ma moyo aju gen bara in te kan kalas kalama taki kulu te kasul ida taki yala ta rua sika ta gi rua

Ai ana endisi, kalam lazima bes ajol endi te alim tarabiya bara bara, gi kun zai seme zaidi fi umma, yala kaman gi raba logo mon endi tarabiya al kwesi, kalam kan ta alim ma tarabiya ma gi kun kwesi zaidi fi umma

Aju ke ajol kun gi kutu akil , uwo gi kutu logo, uwo gi chunga. Kalam kan uwo karab, mma bi chungowo. Aju bes fi kariya taki , ita gi kitu akil taki kede gen, kalam kede chungowo, kalam kede awun seme usura taki , ma umma tenna ta nubi.

Taalim tai awunu umma tayi . Kalam ana gikutu umon falta anguwonusu nomon kalam alnafa. Kan ita alim umon ma Kalam al nesiya, bakan de yeta gayin gal taasil ilim ta de raba umma tayi.

Ana gi hafidhi gurush tai fi bank, ana gi hafidhi gurush tai, killa shar fi bank ,fi bank wahid min bank min fi uganda, ana gi hafidhi gurush tai min nomon

Giso kwesi kalam gi lim yal gi awun yal fi garaya, fi kutu yal ke gen me adab, yala gi kun ma ishma fi umma tena, dukuru, maktaz tena kaman gi kun fi kalam al kwesi bes, maf kalam barau barau ab batal batal gi doru fogo

Rua fi wajib, ajol endis te rua mar kamsa au sita fi shar fi diktar fi checki afiya too gi dor kefin

Mashallah fi youm an gi akulu mara talata, kalam minsubu ana kan gumu ana gi asurub chai ma sokol akul, saa sitta ana akulu luguma tayi ma mula layu tayi, fi leil kaman ana akul kan gurusa ma mula firinda tayi.

Aina te musalawat al fifi umma tai, ya ta malima al gi alim madrasa je ase kan yal fi fi amula safa, logo sidu madrasa kebir yal gi kun fi amula safa dukur malima te deen gi alim yal

Chunga akili fi juwa taki tendis te kutu uwo bakan ab seme kede o ligo shida maa kede Kun seme kede karab maa ya bi Kun seme na yal.

Zaidi mon gi soo Kalam de fi wakati te shar Ramadhan, Kalam kan nemu saim jede ya mon gi jib nena gi umma mawana tomon kul mon gi jib mon gi awun ina fi wakati te Ramadhan ga zaidi mon gi awun umma tena ta nubi

Zaidi kan ne gi nigitu kubarin te ummah tena, ne gi yegif fi musururu ne gi agif adil jede kebir tena de gi kun min gidam dukur ne gi ja ne gi agif fi dar to, yena gi nigitu jede nigitu tena fi ummah tena.

Wosul de rasul namna te yal fi sana ab kalas de, yal agara al milan tomon agara alhamdulillah, wu mon ligo ladi waraga tomon, wu kaman kan nyereku kila youm agara ,gi awun, kalam taulan, gi awun uwo nyereku de binafsi, gi awun family to, wu kaman gi awun family te nas mama to me baba to, uwo bizatu je nyereku biniya sente to de, gi soo sunu, gi awun uwo, me kalam kan uwo bi ligo shida yo sia, logo uwo gi soo, kazi to, sente to al uwo gi logo fogo de, ya garija awun uwo, ya jede

Ina endi te chunga ina zaidi kena ma gi Wei Wei Kalam kan bes te wei wei bes te bi ligo ayan, ya ne endi te chunga ina Kalam kena ma setetu ayan de, ne endi te kun bakan wai Kalam kena gi chunga fi ayan al batal al gi kul

Fi youm, ana gi soo kidima tayi kulu ana gi kasul sana, ana kunus juwa, aan kunus midan, ana beredu yal tayi, ana rakabu kidima tayi ana kul gi soo, bada ana kalas kidima tayi de kul ana beredu ana amula safa siya.

Gi kun raisi zaidi abidu to kan logo, zaidi kan logo te gi wafiki ma anas, gi kun raisi, ila kan te endi wafaka ma me akwana ,ya bikun neta gowu lakin raisi kan te endi wafaka me akeana, gi abido fi gwam zaidi

Ina agder abusu kalam taulan, na agder abusu ayan te mashi batna fu umma, kalam taulan kila kan ajol gi rua akul gidam te endis ta kasul ida taki, ida ke kua nedif yala te akul, aya te tinin kaman akil kul aju ke rakab uwo sseme, yala kutu fi siniya anas akul, te talata, akil kan fadul, aju kati seme

Alhamdulillah wede an gi shukur ne rabbana anas te ummah tayi ,umon kul endis kubaniya wu anas kul gi wafiki me anas, gen te baraubarau mma seme kalam gi gesim anas ,anas gi kun batal zaidi lakin ana gi shukur ne rabbana anas kul endis kubaniya fi ummah tayi.

Ita agder kutu uwo falta bises alim uwo me kalam al seme al bi amurugu uwo fi kalam batal al uwo gi soo wede, gai me uwo bises, uwo bi faam ita

Nizam te taalim fi kariya tayi raba, kalam nizam to zidu kalam zaidi zaidi nusuwan youminde fi foo, mon rudu ma kalam te geni fi bee, kan te geni fi be maf sokol kwesi al gi soo, lakin kan te gi soo kidima kalama taki kul gi doru kwesi.

Usra tayi ligo faida fi taalim kalam maisha taumon kun rai raisi kila kalam ja seme seiseide kalam mon ligo taalim fi ummah, ya fi jedde usra kun furayi zaidi hmm fi life hal taumon kun ta faida.

Akil al gaawunu weledu ta ragi zaidi aju vitamin. vitamin de ya like greens, korofo korofo de milan, kudar aju ajol rakab noo kudar, tewedi noo koo akkul bi awunu uwo fi weledu mh mh mh.

Mama al gi rada nyereku akil al uwo endis te akul, uwo endi te akul medida, uwo endi te akulu korofo zaidi Kalam korofo dole gi jib leben zaidi ,zaidi nena fibNubi korofo gara kan te rakab me kema bakan wai gi jib leben zaidi

Ita kan bi Kun ita gi num fi ii mosquito net, te gi kafir nafsi taki kwess, te ma gaakul fi saan al ma waskan te maa gi numu mahal al wasakan de kul namna al ita agder abusu Ayan yoyote kede ligo ita. Bakan Al ita gi num bakan Al ita gi akul kede kun nedif

Mariya al amil endi te abidu hafidh nafsi to ligo uwo tim shari sitta ye uwo endi te abidu hafidh nafsi to, kalam kan ta soo jede mma misho gi jib neita shida, lakin zaidi gi aju ke ta abidu fi shar sitta bakan de ligo te gi hafidh nafsi taki.

Ilim athar fi umma tai. Umon logo ilim, umon logo taalim milan, umon logo rizigi ,fu umma tayi ta Nubi.

Anas te mahal tanin ligo nvunza gi kun jede, juwa taki de logo kan taabin uwo me boloka dukur te kub floor naade, tekutu fogo siminti ma gijib neeta nvunza, hafizo, tendi te kub siminti wu keeta gi nedif ita, kura de tendi te kasul tekan amta nvunza de ta dakal fogo, takub fogo dinta

Sokolin je dole khattar al fogo, ita agder ligo ayan te youm inde al gi nadi ayan godo godo ,lakin kan ta gesim uwo ma ata te bi ligo ayan de ma, khattar to zaidi ligo ayan bara bara dole

Riba al Siya gi aunu mariya fi abidu tijara kefin?.ita kan endis sente taki siya taagder abidu jina business taki sakar, jasede tendi sente Siya tebiyo Maka te biyo dikin te biyo karayi ta abidu amuru kabalala ama gwanda taki te kutu fi kasuma baba te bi ligo kastona taki.

Taalim saa, taalim saadu umma tena, fi kalam kebir, alim ina fi kalam te rua gidam, alim ina fi kalam te awun badu alim ina fi lim badu, alim ina fi awun nafsi tena me kutu community tena kede rua gidam , me jami tena kede rua gidam ,awun, zaidi

Yal fi umma tai ,lib al mon gi alab, mon gi alab ready, mon gi alab kilimundu, mon gii, alab daidai.mon gi alab bes liba liba dole ya mon gi alab

Usura tayi logo fayida min guwa ta taalim fi umma. Umon logo rizigi, umon logo kazi, wadin dakul keya, wadin teacher. Umon logo fogo.

Wakati tai te farak, sokol al ana gi soo, an gi amula safa, an gi num Kalam ke gudra arija fi gildu tai kana ligo nafasi tan te soo kazi de fi kwesi fi speed kan soo kidima tai de